Yo sabou nkéniya na labéyé gna débéri ta, a labéyé mokho massou labéyé gnai ta sabouné nké ana wankhina a ga labandini, a ga gna wankhi fo sou, a gna séré hadama remme npété, a gna yiramé agna fofo khola wankhi, a na kenbana sirono tane, saboune nké tokhoni kégna tane na <hesitation> fo labandi tane, wala a do doroké yiramou, ndi yiramou aya sou labandini saboun nké tokhoni kégna ta.